Kiau taue mjie nda minsa nda lasant nda landep kiuang pa gapal pa nda ndes mjie u kji kjuande nda lanjeus kun nda ki ntsi kun ya gata nda ya lanaung nda nep mas mang nmujudp mbiu stakat y ya lai nda comida y si mjie ljiua ndu kjuande nda lanjeul baking nda ma staue kun biu nkjiñ pa ne ru mjie ndes kampiay chi nup kjuande minsa ne ni ni tsjau ntjajau ni mas riat lasant ya stamjañ ya ma sijiñ y ya biu nkiutalung staui kun nda sarten y ya stamujudp stakat u ljiu ver nep mang nmujudp ru mjie ndu mu ya daui ya ximiñ y ya nda lantsing. Y ya nda lanjau y ya dateu naang siga nda me ne mjie si ya nda nip lame pa biu dateu lame ke ne kue dijiu naang lame ke ne me npal chi pa ne ru mjie kiau mas lapay biu stakjuat bi nda mas lañin juay lamajañ ya dateu si ya nip mang kara ñkiutalung staue kara sopa de arroz u ndu kjuande nda staue kun nda xiljia sakuelp kante ya ximiñ ya satsing ya gata bijiy ya lantsing bijiy ya bata ya nda lanaung.